बांग्लादेश हो आमचो एक भाग असलो पोईली। जे आता दुसरो जाळा आनी येतूटली चोडशी लोका मुस्लिम आसा। जेंका भारता स्वातंत्र दिलो।